Énonidine wañaxaxarameɭia moo sónemeexedeno. Nídin bahalehe wa . Ínohe muniġaɭo mínemeɭia nemeeɭo kainimoinitimiesupalĩ wala érioibiḃi, ério meṗaneɭo kúkúkú móiniġadineṗiae, esupalĩ, doneɭo śĩśĩśĩśĩ, mómoiniġadinepiae. Sínoo monediami moiniġaɭo móġadiniepiae. Moṗanemeiniġaɭo esupalĩ. Ékeren, ékeren édin nepiae. Mo e- e- ediami éɭemi, ehaŋu- epiaehaŋuġafia moeɭie. Móiḃudinenoniso.